والله نوجب, منيش هكا اللي تقول إنسانا ياسر نمشي بكيفي, فهمت؟ لذلك نحب نطيب ساعات., ونحب نبدع والكل, أما <hesitation> مش ديما, لذلك أنا بفضل واني كيش تخيرني معناها علطول, وعلى ديما لذلك نمشي للمطعم ونلقى مطعم, ونلقى الماكلا قدامي طايبا, هذا ولا نتعب راسي ولا شي.